في أحد الأيام ساحر نفسه عن طريق الخطأ ، وكان يحاول تجربة ما متوقعة وصار بحجم عصفور، وبدأ يركض في البيت وكل شي حوله سار ضخم، حاول يستعين بحيوانات البيت لكن الكلب كان يحاول يلعب معه كأنه لعبة، وبعد شوي قرر أنه يلاقي تعويزة عكسية لكن عشان يرجع لحجمه كان يحتاج مساعدة من أصدقائه، وبعد بعد مغامرات نجح.